<hesitation> kusɔnɔ nwa kɔ ali lukpɛ rubɔ lɛ nɛ kusɔnɔ nwanɛ mɛ yiya itse ne klɔ bɔ, kusɔnɔ nɛ gɔnɔ anrɔ la ribli kowini isisi kɔ ɔnna lɛnɛ kusɔnɔ was aga kpɛ zaa kpɛ kpɛ risi inyɛɛ nɛ muna. ɔkasi abi ni yaka la ayi kɔ ipɛrɛ kɔ rubɔ nɛn klɔ nɛ aga gɛɛgɛ gɛ nɔn bɛ na aga gɛɛgɛ gɛ nɛ nɔn bɛ nɛ mu kusɔ nɔ inuwa nɔ kɛ kusɔnɔ rishi aga kun kusɔnɔ <hesitation> kɔla dɔ sha ɔsɔ adza la kɔ banza wusɔ atɔ mucɔ na ɔsɔ mmumru ba nɔ kɛ, nɛɛ ndɔ ja kutɔ la kɔ la shoshi kutsa domi ɔka si abini yaka la kɔ nga kɔ akiwɔ lukpo nkɔ la na la kusrukpɛ a luka awɛlɛ zabɛ plɔ runɔ asisɛ zabɛ abɛɛ plɔ muta adrɔ kɔ nga kɔ aka jiji li lukpo weewe osi anzɔ rɔ dɔ kpɛ kpɛ wa nnɛ la ma nwɔ iza la la ma dɔ osi kɔ la shoo kutsa kɔ nzanga kɔ advfaro kɔ la lo lukpɛ kusɔnɔ nɛ <hesitation> ashɔ gɔ ba gɔɔ ba ashɔ rege ba dula nzaaa daa na kusɔ nɔ nɛ ni isa sɔ ɔnza wusɔ ɔka lo zuzwa ma mu se ɔka dzi dzi wa isa sɔ ɔnza wusɔ ka lo zuzw a ma se ɔka aga dzidzi dzidzi kɔ adɔ far gbɛn kpi naa nɛ.

Ama rulo kɔ ɔna nini dza nɛ ana zi kukpo ko nwanɛ ka anzan ɔɔɔ kɔ ɔkpi kɔ osi dubɔ ma isi lɛ nɛ minyɛ blɛ ba ma kɔ osi nwa azaa ma osi azaana nɛ, wɔ yuw ɔ ribli wɔ bɛ na? Nini ipɛrɛ kɔ nyɛ adɔntrɔ nɛ nkɔ aga adaa gi anrɔ apɛ nkɔ idumn joo na apɛ nkɔ aga adaa gi anrɔ apɛ nkɔ idumu joo na apɛ nkɔ ina joo na a nrɔ angbanɔ iro wa nkɔ muwa gɔɔ na anrɔ angbanɔ iro wa ama ipɛrɛ kɔ akpo kpi kpi shɔ pa ko yi ma jɛ la tra nɔ pɛ kɔ inɔ jɛ la tra bɔɔ na wɔ nza pɛ kɔ osi adubɔ ma so kucɔtrɔ la kɔ la dɔ zɔrɔ lukpɛ rubɔ nɛ nɔ du kporo kusɔnɔ dula na, aga dzi dzi la kɔ la du zɔrɔ lukpa rubɔ nɛ nɔ du kpozo kuɔɔnɔ dɔ la na kusɔnɔ agba nkpi nkpi shi domi nɔ nga dzidzi gbɛ ko ici si nja <hesitation> kusɔ nɔ anli na nɛ jijili na gɔ bɛrɛ kɔ kɔ agɔɔ sɛsɛ kɔ gɔ aga ribli kɔ gu ba, jijili mu ana ma nzɛ nyɛ lo kɔ inɔ zɔrɔ kɔ inɔ nɔ naklodz zi avukɔ kɔ inɔnkpo nɛ avukɔ kɔ inɔnaa ritre si nwolo kɔ osi nasho nɛ ɔwɔ nyɛnɛnɛ fa ɔwɔ kuɔ ɔ ibɔ <hesitation> la ni la ɔka kayinu ɔsɔ abila ma la wusɔ ka ba ayi dza mrɔ kɔ wayi ama inɔ wɔ ma ama wɔ aza kucɔ agalo kɔ azɔrɔ dzidzi na ama wɔ kucɔnkɔ abila ana bɛ aga zwazwa lukpɛ aga <hesitation> akina kɔ akpo nɛ kɔ abɛ ma dɔ osi kɔ abɛ ma dɔ osi kɔ ayɛ a jili dza cɔkɔ ayɛ ajili dzamru kɔ ka Ama abila ma wɔ ama wɔ nɛ pa ano kusɔnɔ ma, ani ku sɔnɔ blɛ ashagbotu ama osi alɔɔ kɔ ashakusɔnɔ nɛ lesi agiba nɛ kɔ la wusɔ pkaba nɛ a dɔ yaka ila mmyɛ kɔ la dubɔ nɛ wa la pisɛ zuzwa la pisɛ muza aya nkpi si la sho osi kutsa kusɔnɔ kɔ adɔ naa ndunuya nɛ kɔ osi areg la kusɔnɔ nwa kɔ la lo lukpɔ kɔnɛ ngan kɔ ndu munɔ kwɛɛ kɔ npisɛ ida dula lukpɛ isisa nɛ kɛ na la kan wusɔ ɔka nwanɛ dadra na, la wusɔ kɔ la ma mlɔ, la wusɔ kɔ la ma mlɔ la wusɔ kɔ la rɔ adza la kɔ la pɛnɛ atɔ ba yini adea la kɔ ba dɔ nyɛ kɔ ba du nyɛ naba muzɔ lɛ nɛ ba pɛ ba kɔ kusɔnɔ adu bɔ muna shi nɛ ba pa ba kɔ kusɔnɔ adu bɔ muna, ba icɛ kɔ ba na ba kɔ kusɔnɔ azaa na nyɛblɛ ansawa si muna, nyɛ blɛ agɔ muɛ kɔ anaa, minyɛ blɛ ma ba yaka ba musɔ ba muna ba naba kɛna aza ku nyi zwa si adubɔ ɔsɔ la na ɔna muzɔ mu mma wɔ dubɔ nda wɔ adubɔ ɔza yaka iba muna kɔ ɔ ma mijɛ wɔ kɔ ɔ na aga lo na swara zaa pa ɔnta kɔ nyɛ jɔɔ nanɛɛ kusɔnɔ angɔɔ wa nɛɛ nga kɔ nga kɔ ashafe kusɔnɔ lasho osi kutsa osi ma kusɔnɔ nɛ amaro nkpila osi ama aga zuzwa amadula nga kɔ ndɔ pisɛ kɔ nda dɔ la kwɛ kɔ la na kutuma munɛ nɛ kɛ na.